Ntəm nna̱na̱n a byən byət ka̱kul pa̱ ko nnap là inan te la ayi pa̱ unəm və itəm- ntəm ga dák te uvə iya ntar ashe ápá bubur kat. Te ntəm nnənən, ntəm- təm vá yá ká dák ka̱tte nna iyar bu itar ápá bubur ka̱. Te ma pa ko udango ta təm- ntəm vəngva na aya ka̱ a̱da̱k ka̱t. ko onəm va datkəlung kə bu ká mmaɓu kə təm- təm ga adak tə na ngapyal aɓu kat, ana ngapyal onəm və datkəlung kəbu kat. Amma áyá pə mmabu təm- ntəm nvəngva na byen, kəkul ma la pa̱ unəm və itəm- ntəm kə she adak te uvə iyang ya apabubur kat, k uyesu ma alela. Anang te ndom təm- təm nvəngva na ya ka adak kat. Ndom pa ntəm- təm ga gbong ikum ku unəm ro kat. Ntəm- təm ga nnap a, nnap onəm te mi nəm a dom mi kat. Ntəm- təm ga npwat ónəm ka̱ gba̱k te adom mi kat. Ndom pa̱ nnəm ntəm va ko nza̱ ra nggo te nnəm ga nya ka̱ dak ka̱t. ka̱kul pa̱ iwahala va̱ mmami kə nənəm ká̱ pa nbin, apámá və nmami kə nənəm kə pa nbin te nɗom pa̱ nkukur te nga nya ntəm ka̱ tak inan. ká á yá pa̱ nmami kə təm kə she adak Mi ɓa mi ya apabubur ta ka̱t te, nyam pa̱ nnəm iya̱m ga vyal ka̱wai, iya̱m ivəngva̱ ya ká̱ nfani aro ka̱t. Ntəm təm ga nya ka̱ a dak ka̱t a byen byet, ka̱kul pa̱ ìgwak ira ka̱ ɓu kpa kang ìgwak ira ku uponzhinan va̱ maɓu ka̱ nwuwop kpa. A ya pa̱ utəm- təm ka̱ she adak te uponzhinan iwuwu ihan ka̱pal ɓu ka̱t. Ìgwak ichang na ka̱ iya̱m va̱ mmaɓu ka̱ nənəm ka̱t ko mmaɓu ka̱ ishi ɓu ma ɓu iya ɓu ɓu "saike" ka̱t ɓu nəm iya̱m ɓu ka̱m- izər ka̱m ka̱kul pa̱ izara? Unəm te iya nyam ifang á ɓu uvəng te iya nnyam ifang á ɓu ka̱kul pa̱ iya̱m va̱ mmaɓu ka̱ nənəm te byen ka̱t. Amma aya pa̱ unəm ntəm ga adak, utəm- təm va̱ ya ká̱ dak ka̱t ɓu ya nnap nnəna̱n i ɓa aɓu ka̱l- wu pa̱ ɗong. A "s" á a atak va̱ unang ìgwak pa̱ iya̱m inən iga nfa ka̱ ta i ɓa iya ɓu ka̱t te iya̱m inəna̱n ifa ká̱ ta i ɓa iya ɓu nnap nnəna̱n va̱ u yà pa̱ ɓu yiya ka̱t te i ɓa iyam ɓu a̱ te i ɓa nənəm izəra? Ka̱kul pa̱ uponzhinan te ìguwak rəra ka̱kul pa̱ mmaɓu ka̱ ntəm- təm nvrmgva na aya ka̱ dak kət. Maɓu nwop na ka̱sawu va məma te uza̱ i uza̱ nak nnap.